मर भूमी कहके सोचाईसी त हाम्रा उप्पार मुस्ताङ के याद आइय मर भूमि ब एकलख से उ साफ उहब किसीओ न मिली रास्ता मे किसियों न मिली । खाली गीति बालू बस यतने पियर गीति पियर बालू बस रास्ता आउसनके खरब रसता मे आउटों दोकन न मिली पानी पिया ला । अपने बाग मे बोक के लेजाके परी बाइक के त दासा दासा लग जाइया उप्पार चरहेला पूरा खरे पहाड़ रहैया मर भूमि जैसन आ उप्पार जाम त उजान किसियों ना । उजान उप्पार काटे काटे लस्त मे चाइन के बोर्डर परी उप्पार मुस्ताङ लोमन्थन कहैया उजान आदमी व्यर दिन भर मात्र रहैया उप्पार मुस्ताङ मे उके बाद रात होते होते सब जाना नीच झरजाइया । कहेसे उजान रात के बहुत पतला हावा चलेलागैया हावा चलाल से सस्स के बहुत गारो होई लेयला सस्स के कमजोरी से आदमी सब बहुत मरैया ऊहएलगी ओकर नेपाल के एउटा मरभूमि कहैया । उप्पार मुस्ताङ कहे वाला ठाऊ के ।